<noise> Tarangkangngi aga gunana sabungnge rupa-rupanna sabungnge yanaritu untuq cemme mappaccing <hesitation> pakeang untuq mabbissa penne mappaccing olokoloq mappaccing motoroq na untuq cemme leirica ki joloq sabungnge nappa leigosoq ni <hesitation> selu- <hesitation> ye manenna watakkale we lettuq na mafaccing nappa leibolo i watakkale we wai nappa untuq fakeangnge lei- leiricaki joloq care-care we nappa leitaroi sabungnge nappa leiyan- leilojang nappa mabbissa penne leiricaki ni joloq fenne we nappa yaleng sabung nappa leigosoq <noise> nar- nappa mappaccing olokoloq e leipa- leibolo joloq olokoloq e nappa leiyaleng sabung nappa leigosoq nappa leibo- leibolo ni pemeng wai <noise> nap- <hesitation> nappa mappacing motoroq e yanaritu leibolo joloq motoroq e wai nappa ya- <hesitation> leipasawengeng sabung nappa leisabungi nappa leibolo ni wai paccappurenna gunana sabungnge yaseq na yanaritu untuq paccingi manengi ero setiap <hesitation> leiteppu e nangnge.